Sy mainsy mianiky tendrombohhitry be ambogn'ny tany atoy igny ao raha nagniko amin'izany da mitondra ragno da mitondra satroka avao koa, da mitondra tady, da <hesitation> magnano akanjo maivamaivagny, da i sakafo <noise> atao maivamaivagna avao koa.